La kú jná re fáá’ra jö re lún e jmíi’ re lɇ fáá’ra jö e re lɇ kiää jná, jná ajia’ jmáá mó, e dse lí ba mó e éé’n ki jia ä’ jána xiñó’ re fáá’ra ma re ti dse güé’na xiñó’ jmáá kapíí’ ‘nɇɇ’ e tyna, e týna re fáá’ra la ku jy my jlýi la kú jy my jñóo, Kó my jmý’ kié’ ‘nyy’, nɇ’ ejö ba e tyna ‘náá ujö e li týna u re fáá’ra u jö, jia’ ro ä? ‘náá kö’ ki jiá’ ä’ ‘náá kiäá e re jmáá mó jná jia’ lɇ kiáá e lyna bi llá lii’ e re jmáára mó, bi llá fý’na bi tú fý’na e re jmáá mó ejöba bii ga dxó ma re ti jia’ jmáá lán ba ka kö’ lii’ ro e re jëëra e jmóo dsa ki ji’a ‘náá jná e re jmáá ‘ñáá ba.